Dînaa daa ma daha êriši geniriga ru joo dînaa mire bîi lakin arabi sûdiye lau dereere halass arabi sûdiye mire deriga ru joona sûbouma mire êjuu laru êjuu mire ina gala islama duro muhuma tira halas mire awinni dêri ši ini wajub e kee wajubu jilla re êriši geniriga ru joo sûdiye lau dereere halass êriši nuru genireere êrišuu tee zaka kîši ma nufatirig êrišuu mire der yerum ni Jamena ru yerum saga kege šii êrišuu mire êrišuu kuira kege ši tayira ru yerum nii kuiri nteriga tafu turon buranjiŋi ôllu de kiya ru passport num bura num tirere halas kôi passport tiriŋoo ini ai kôi saga bizaa huma burayintu ncentoo haŋuŋoore halas saga bîya ǒbiyaŋa ntissere ôtu nterig halas marat taara. Nima au tusuu arabi sûdiye mire kii alaga tîdiri halas ambasat nturuna kôi tama ru cii mayinama amma zaka kîši ai unnu nteru mire êjuu goniga ru nci walla umura goniga ru ncoo zaka wusa ncentiiga na amma ta na ciki owoni kôi tama ru mišilu yega du hasatan berke côniŋa ru ncii walla mišil addi lau galapcine kee walla êjuu mire gonum ni halas kôi tama ru noore amma tamma kee walla halas tekena tîdiri arabi sûdi mire niya ara lardu duro cika duro burcusa tira owon kôi mire amin dîi owon nii mire niyara kuira kee ši mašalau mihim owon mire ina mihima duro dîya niima mire turomtire ziyaderu turomtire ôllu wasa ginna dani fôr ni dîi ‹hesitation› owon kôi mire siyaha na dîi owon kôi mutaba ba na dîi šerkata na dîi te jillannu mire êriši niŋoore duro ina êska munta finig. Owon teru bara ôtu mire gikiniŋoo amma ahala nuwa kôi tama ru cika na kamcintig halas duro ncii kono ginna niima mire ncentere duro mušu ziyadar ncentini lakin wôkid ai murai ncentu te da forsa genere ziyada haŋim genig owon tigissi nceŋiroo mišil wôkit ai murai ncentira bîi konoo murai kôi tama ru hirime kege šuwul burayintu ncentig mara ŋkiriga ru daa ašara êširin buranig owon mire aŋ mîšilu sagasina cûu kege forso haŋim goniŋoo te daŋoo êjuu ru nteda jillannu kuru owon umura na da gonug dagimoo umura numa ru gonig owon walla wurda nuwa kiya ru cika ru gonum yenig walla mîšil arii numa ru gonum yenig walla yali num dagim tira ru gonum yenig. Te jillan nu Arabi Sûdiye mire tira mire halas mîšilu au raktire koo sasun dîriyinii ginna kîši huma raŋire koo halas ŋgirigiroo koo ina tira bur tîra tira. Te kee owonni nuŋu ôllu teere ini tira fadiriga ru jii ru kuuda gijatu. Mire Arabi Sûdiye koo ini tira bûrs mire tira amma nugurama karayintigaa amma mîšil tee ru haŋim. Halas mire neroo halas te kôoli fayira hunaa kuiraa na ziyada. Te kôoli nûši mire na danni. Halas dêri saakidu neroo nûuši dîyi. Jîretigi nee re aazum walla te kege ru yaam saga niriga mere babo ôwoti ru neroo. Halas gêrentii. Awaa na tafa naana geeyintu ncentig. Inaa ginna geeyintu jillan nu nii deroo daguru te niima mire halas arabi Sûdiye.